بعد عشر سنوات أتمنى اني اكون عندي بزنسي الخاص فيني <hesitation> وأتمنى أكون تعلمت لغتين زيادة لاني هدفي اني اكون يعني بولي جلوت واقدر أتكلم خمس لغات